Aminakay manokana ndraiky <hesitation> tsy mitombona raha karaha zany satria <hesitation> voalohany bôka olo io samby am'karazanazy ohatry hoe malagasy zany samby am'fombanazy de zio koa misy karaha tenenindreo hoe misy fomba atandrefana misy fomba tatsignana zany donc zany raha karaha zany tsy mampitombona anazy.